Niklooshi ukameva na klooshi nlo we nnde tabia ili ya nsha ikasha kwafo, umelolya tabi yi ya nsah ikamesha mmba kwafo iidua ni kasi. maana yake mmndu so aali fo iyaaribu shi ali we trengenesa maisha ya mnndu fo, mlifu wama mang'anya atre mmi vai ye nalialikwa kimba- mbayo nsha. niiki alllalike imwana sha loolo sho, neeka ekamatreta na mmba yo alikwa msero ulya akeeshwa akeendelea iamba ki akaamba vandu va vamaamba tri, mfele su etre tabia nvishwa niiki ngaasa ivesa nafe kanndelie. msero attre akili ne trisha <noise> navo ne vaiya le trangu ntra ntaasa mahusiano nafe, mtangiiye matreta o mmelolya, fe kaansa ifindisha kaa kwao kwa tataa kwe etramia nao etre mawaso sa yoo alefikiri ngelekna nafe atra maana ake ameeme muingia rohoni, neva na mawwaso katraamia mndu netre akili eshi duva vasasi vakwe, tata sho tangu wang'ana ife haatri umeishwe mwana ama ng'anya atre tabia yo waliaamba?, tata nembia ehe ngile me ishwe fao kammbesa niiki vandu vamelolya nime anda mahusiano nafe le vaaamba matreta. matwre aatro, vaa amb aki sho msero? Eeeh vaamba eeh vafo nelala fo nshaaa neeli mruka ruka na tata so kambia ukyaaa haatri wehutrania matreta avandu? Ife umemkunda? Ye. umuishi ni mfele afo? Wesha- akambia ye, kambesa we shaalika <noise> hetre fitra kali Fitra ikas- kaambele wee kolya mfele fo kila mfiri we shiinda kwa vandu iyaamba hodii nayoohoyo eduuchya kola we mkunda tekaa anafe triki mboong'oha we msoma tabia <noise> ukeenda safari utrammbie umeenda fo we mmbesa tiki kwetre handu ngi shika ngiuye, ukauya mda wo wauya te sunguka eneo lilya we mkolya nnsha hetrambuka trambuka nekuiya ehe ngimefanyaa atro tata ngemkolya alali fo kaa na mma akwe tiki na saaingi akoraa na saingi aheiya sari, uvekunde fi kwafo? Kolya we mkolya heiya sari utrekundi mfele heiya sari? Tembesa baasi ta utiri wafo soo mfele soso we aalika. Kweli vakane alikana nmekumbuka alya mndu ulya e treta aliaribu mmba- undani wamwaowee va uvishwa sana, na ungi kalolya wetre mmi afo kwetre maelewano mesha mmi nesha ansas- kati ashane mbesa tata trukombe kachaatru vamama vatriama kavaiya mama inyweni ibohora aatro sayo amae inya ibohora veingia ho mtwerni kammbesa truveeli na mfele afo chiaranoni truke tabia aloyke ni nndwe sana. tabia yonki sho mama? Na vetrambuka akatrambuka na vasero ve treta fo shi na we mannya nndove treta fo, tata ulya nesi pata hasira kasha kaa kane kaba, kasha kaa kwetre masiwasiliana lo- amesha eve eshaamba niinga kacho ngile fo lasma avehaa na fitra, Fitra ikas- kaambele wee kolya mfele fo kila mfiri we shiinda kwa vandu iyaamba hodii nayoohoyo eduuchya kola we mkunda tekaa anafe triki mboong'oha we msoma tabia <noise> ukeenda safari utrammbie umeenda fo we mmbesa tiki kwetre handu ngi shika ngiuye, ukauya mda wo wauya te sunguka eneo lilya we mkolya nnsha hetrambuka trambuka nekuiya ehe ngimefanyaa atro tata <hesitation> ngemkolya alali fo kaa na mma akwe tiki na saaingi akoraa na saingi aheiya sari, uvekunde fi kwafo? Kolya we mkolya <hesitation> heiya sari utrekundi mfele <hesitation> heiya sari? Tembesa baasi ta utiri wafo soo mfele soso we aalika. Kweli vakane alikana nmekumbuka alya mndu ulya e treta aliaribu mmba- undani wamwaowee va uvishwa sana, na ungi kalolya wetre mmi afo kwetre maelewano mesha mmi nesha ansas- kati ashane mbesa <hesitation> tata trukombe kachaatru <hesitation> vamama vatriama kavaiya <hesitation> mama inyweni ibohora aatro sayo amae inya ibohora veingia ho mtwerni kammbesa truveeli na mfele afo chiaranoni <noise> truke tabia aloyke ni nndwe sana. tabia yonki sho mama? Na vetrambuka akatrambuka na vasero ve treta fo shi na we mannya nndove treta fo, tata ulya nesi pata hasira kasha kaa kane kaba, kasha kaa kwetre masiwasiliana lo- amesha eve eshaamba niinga kacho ngile fo lasma avehaa na fitra,